هجيب الفواكه اللي أنا بحبها او اللي أنا نستخدمها في السلطة و اغسلها كويس جدا و بعد كده اقطع كل نوع فاكهة لوحده في طبق و احط بقا في طبق كبير كل الفواكه اللي أنا قطعتها دي على بعض و لو احتاجت عسل او سكر ممكن أزود عليهم و اقلبهم و أحطه في التلاجة و كده هبقى عملت طبق سلطة فواكه بسيط